<noise> Ua pili nā mele kaumokuʻāina ʻAmelika i nā kānaka o kekahi mau wahi o ʻAmelika. ʻO ia hoʻi nā kānaka e noho ana ma nā ʻāina komohana, komohana waena. A haʻi moʻolelo nā haku mele i loko o ia mau mele no ke aloha, no ka nohona kānaka, a no ka holoholo ʻana, no ke alualu kia ʻana a pēlā aku.